Ekihuumuro eki ndasingayo kukunda kujaguza n'ekihuumuro kya Nohiri. Ekihuumuro kya Nohiri kira kiriho okutandika na mu Kwikuminiibiri kugumizamu oriigirira mu Kwokubanza. Ekindakundira ekyo kihuumuro kirareeta abantu bingi aboraba otahererukire kureeba omwaka gwena nka banyaanyazi, ba shwenkazi, ba shwento boona murashanga mwakungaanya ahantu hamwe, mujaguze hamwe kandi ekindi kiratwijusa kuzaagwa kwa Yesu. Ekindi ekindakundira eki kihuumuro, nikihuumuro kiringwa kuba kira kirimu nk'esande nka mukaaga kandi aho mpaho kiratuyamba kuhuumura aha mirimo, kutaayaayira abanyabuzaare abu tura tutahereera, kushemeregwaho mu myanya etarashwana hamwe n'okureeba banywani bitu abu tutahereera.